To ana iya yana bara oa rayuwana sunatu yabara oa rayuwana mkikwuta te tsattiki, mikhi wuti ko ba tiya thzdjar lyayanna ki wuta daɗe ka dawuwa ki wuti tsuwa akwa patghira yauna nati yar ndzi gaba, da nɗeka dawuwa. Makir kur ki wuta yaka muchina suɗa natu de kal kal nati yadeta lukwa matsiwa dama dadetaka matsiwa kaya ndzi lafiya kada daɗeka damuwawa yadeka damuwa. Na foar kur ki wuta de apa lma kilibla ko kila makka, ki kuri lbadana kisifiya, iyyan na dama kada mwari kada ibada kada sifi, mwancinna kiwuti ki timta lada kada mwa kada ibada kala sifi ka maɗana. Na tuhfukur kiwude ki mallaket ko fakulaka suɗa ko mkr kasuwan a laka yakwa heri i kasuku laka tu yakara kasuku yakwa harai yaɗi dametisi kamduwa, mda ɗekwa dame tisi ka iwa to hankali khi pii pii. Amma yade kwa hir kiwuti koba laka nati a tsthen tali hankaliwa. Kamiya anni mtakhara han alaga ta dinga tsthti hankalaga, gaɗa wu ti henwa hankalaga naa pii piiwa. Mmajii han hanka llada aah kah takraga khu tsuwa kaghu hara laku tih gawuti aljanna kagil garamgi. Ko ganaɗiwa kan mmsjii huunga. Amma sakalaka ga wuti mda ka arziki mmsji deta huuni wa anna sail kada ghilni iri aziki lnda yadena barawa. Sutu yahara kan hura natide <noise> aa mda hura papani yanagha msali. A bwa mbal gera tsuwa mi hyel khi horetali kiwul de viti ya tsati masallaci islamiyya kammaya ki wuti laada. Nati ko yama de wa msjni a wuti kada diw ga nɗanra ki wuti viti ya lamta borehole kandu wufi lmi tsama sadakatul jariya. Kilo gidan marayu ki thdgar nɗa, kamuya ima yagha msali daa dadea kaa bba ɗiwa miya diwa, a aɗa de gji zanɗa da ndzi suttausayi to ana iri mmigiji yernghni anti yana bara ki thzdyar ɗaa kamuya ki wuti laɗa assi hyel mi gha dekwa hara apanwa mi gha ka arziki gaɗi thzidjar iri mma yar nginiwa to ghu ka khirnga gaɗi thzdir khir nga wa. kamya shanga sufi go hara oa rayuwa migha thzdjr iri maɗayar ngniwa, mighir pacticha kadama ghuma gha sili. To ana gawulti kullum mikwu wuta mda ƙula bba kula miya kullun mi yanga dima afara. cho yabara kullum ka hyelni su akwasi ki thdjarni ka muya taɗe ndze ka damantisiwa. Amma har mi yaɗikhi kawa sakalak apaa ka shimwi limbla akawa chil yana bara kullum ka ndzi yaka sutu yanalari kammya ka hankala piipii, mi wuti toci kumshi akwa ndzeli msali; gmma mi yaɗi hara apaniwe mi wutini takwa ndzi akwa gaife ima tun sun a tsaptali shimwi akwa chii. yanɗena barawa to antu kullum yana kiɗi hyel ka hyel mali sutu ya thzdjar ireire msjii yerngi. kamya kada limbla kada za halli da kwani. kullum ana dammi yana hallada aduwa ka hyel khillanti ɗa ka hyel thzdjar kada wufi makaranta na mbda khilaka da wuti surhara dama kada thzdjar lri maɗanyerena bwahilada. Dama kada wuti suyere na mbdakhilaƙa. yaɗe bara kada ndze gwa kandplan aa mda kula ɓba kula miya mdu mwantini to kwa mwa kiɗiwa, to anah ana dametira. kullum akwa rayuwa iri mmsijiyar ngniyana haralada fata kada wuti sur khirda kammya kada thzdjar nyan uwaɗa kada thzdjar addin daa kada sun yakamata.